צומאל דארף מען אוועקקוקן פון די געפילן ווען מ'מאכט א באשלוס. ווען מ'ניצט די געפיל ווען מ'מאכט א באשלוס קען מען מאכן נישט ריכטיגע באשלוסן. אבער צומאל קען מען נישט זיין אינגאנצן הארט ווען מ'מאכט א באשלוס. מ'דארף וויסן א מיטל וועג.